כ'וואלט ענדערשער געוואלט האבן סופער-פאוערס ווי צו קענען טוישן די וועטער <hesitation> אזוי קען- ווייל טוישן די וועטער, כ'האב ליב די וועג ווי ס'איז און אלעס ארבעט גוט אזוי, אבער אויב איך וואלט געהאט סופער-פאוערס וואלט איך געקענט מאכן מעדזשיק פאר קינדער און זיי וואלטן עס געקענט ליב האבן און הנאה האבן פון עס